Na kəshk nda daura gəri arariwa, ba bi bazhi jan jan ɗagai. Zəkər gu wajan zədu zəgar a dama zədu, toh a dlam saka gəri mirimiri gəri a kun bazhi gəri dugo a tatau a iyuwau zərin zərin zərin zərin wajan vaɗ zədu kasau tuku darr'i darr'i darr'i da ku gu dame saka dame dlautau a vayak a vayakgu a vayakgu a vayakgu da kwaksi gaba ii cak- cak in taksu du tutudu nin, toh kəshak tawanke tufen ko juwak ko vədaduwa ko bee mi wara duk na awayu bai a dəmu da nu ci bai deu jəbin se da si aam təkau ko dədəm təkau da iyuwu du jəb dun da jəb aam təkau da chajpi a taak taa gəri na kasau in ba na gabta wuka ii dlama saka a dlama saka kə nin, se bana gapta wuka ka apsawu gawo a dlame apsawu gaɗa akshi shirin gabtay na kunu shirin, so tufin gəri kunu nin a jəba dlautau a jəba dlautau da takwsi gapta sau na sau yai didu yaididu yaididu da tufin gəri kunu, tufin gəri kun a jəba piwu a piwu mirimiri gəri a jəba vəra da kunu gəri da dlauti da dlauti dlautudu nin da tufin gəri kunu sum lokacu ii lakwtu tun sana aam təka kə kəshashin kə ki jawak mi na ramu, vədaduwa Na gagəshin kəshaskin mi wara akshi a dəmu dakji mirimiri gəri bai. Dafjin gəri kunu chan a kunu kasan har da pii agwi pana agwi nin kutligu ikun yawan rap akshi ye a ɓaɓtlanakshi, ɓaɓtlinakshi sa an nan miwu se da vəri, miwu vərin garan a barikshi taa bai daman akshi ye na dəvo mi wara akshi a taa taakshi gagəshin ta se bee wara miwu tun taau paɗi aam təkau nin akshi yi dlam nakshi mi kə aɗakshi. Ari tunu wanau bee bai wanau tlauta kə mirimiri tunu akshi ye bee wara miwu dlam tunu bee ne mi kakasəku dlamakshi tun da gangam zəgona tlautau ba ma se da gugzikshi ba. Yanda minwu dlamu kutli gu ke a dlamau ka sunu toh a ri tunu har da jəb bəba kəshashin mi wara akshi ye a sau a paɗa aam təkau na gagəshin shi. Shine nda ram da ramma iim akshi arariwa a susu nin ikun dəman danci da zazazga sa sakau bai gaɗa sakau a raan ndawa men ka ki vadaduwa a susu nin tle duskun da ci ndagumu na mirimiri gəri tunu a dəmu vəra wam bai. Juwak a dəmu vəre bai gagəshin kəshashin gangamin ka ki ja arariwa adəmu vəra bai. Daga jəbdu tun a ni da yaadi na mirimiri təkau da dlauci du dlautudun shikke nana, a ci a dəmu a ci a dəmu vəra bai. da jəb ɗigau gayi gayi a sa aam təkau asa aam təkau asa aam təkau a ri tunu so nda <hesitation> kəra kə gususku ngum tatəku ce wa tatəku ii da kə a cin ngum na paida gəri, gada gəmo gaɗa a puluta kəshashin ii təka jamaa ka ki kəshak mi ayawo ka juwak a vəgi jak aɗa adinci ii ɗak taa juwak a vəgi ko mayau i kun jak vakənak vədaduwa a tlayi da ga ji nən da dlamau da pau fəra kə guvu toh inde na saka kə arariwa tun a ritun nin, toh gawakshi sakau a jəba du don aci kullum "a a a" ri nubka miya sau na kə ləma toh akshi a ri dəka sunu arariwa ye a ɗiga ri nubka ləma da pi mirimiri gəri aguɗ apsawu aguɗ tawam kai har jəgab har təka labile ngum akshia piwu, toh a ri tunu a jəbau a jəbau ke ka tamba na wa na raika fəra tamba nawa na kwa daknidiwa fəra tamba na wa na puluta vədaduwa i susau na ja juwak. So arariwa na paida sosai i kun susau se dai bigilatəngaran da dəmu sakau da dəmu da saskidu gaɗa gəmo gaɗa a rota kə bərbər ko gaban tino ko bərbər ɗagai ko luma ɗagai mi wara dukshi bai vəgen i təka sakau tunu nin a dəmu da vəgi i ɗa bai. So bigila bigilatən garan se da saspidu da saspid da saspi, amma ii kunuk dəman ka sunu dan ci bai dan da saspi. A ci fəra bai, gaɗa kasau a tamba so a tambawa ii tak aɗa fərarin gu. Bi taa gəri a təka wunduwa gəri, wunduwa gəru daman a ci a dlamau ngum susau ye cham bik taa gəri ye, jəbdu nin tunin ka da daura gəri da daura ka ki juwak a jəba danau ka bin ani tunu ii ka a gumbam gərin ani a yaida du a yaidadu na saka na mirimiri gəri tunu yaididu yaididu zəgadu a dəmu gumba wan bi nin shikke nan se daivi na ci jəbdu dlamin gəri shiru a rap təka wan bin, see da ni da si aam təkau kawai.